Seknane manina este nishongueankə gue este cien narem este sikna to buel, to buekw, to bostere, to re esterimarse bna tia to saleni ninas to masen ga yaxonela sikma tutu man este tu bichin to eninola ma naꞌ estela rin ratetan nina ni mas fuert kesae mankenane nix mas sina gria xonromana kwareba tirarene mamuiteke gues yirderemui wres klarerin nodes nare buentokene sabre nesio segdare nare manikə names nemuete mas okrun ronroma enrosaremu sure baura tus lugar serema atelma este notede ma este la fuers quegeushonnami milasterchi guisobrema yes ronroba yiro sonrenaba taraba anoremagu le kat este ni keti sede fuert natereni ni peligros ties ronrani chis ersoraseni.